Sá ku̱nia xi si mík'ienne̱ nga ike ya̱a tu̱se̱ kábétsi̱yaniñanée̱ xi sa xí ya̱a bíxtienña kée naxúkjo̱ba̱ne̱ kua̱ sa ke ku̱nía̱ sa ágosto̱ xitien naxúkjo̱ba̱ne̱ xi fechú xi, xi fechú xi ike octu, xi fechú xi octobre̱ne̱ timinchandáñá sá ku̱nia xi sku̱a̱n kafé tsúra̱ xi sku̱a̱n kakun xi jña̱ mole̱ba̱ne̱ kua̱ xo xi fechú xi, xi kan sa xíoctubre̱ne̱ micháña xí kaji̱ xi kaji̱ jcha míxúnra̱anée̱ te̱ku̱a̱ xi fechú xi jin ni̱tjinne̱ kua̱ xi fechú xi jin ni̱tjinne̱ maáchjáña xí xi nchu̱ti̱n xi ma ñanúu̱ yajá xi nchu̱ti̱nne̱ te̱ku̱a̱ xi sá yanúu̱ yaja xi nchu̱ti̱nne̱ te̱ku̱a̱ xi sá ñanúu̱ yaja xi nchu̱ti̱nne̱, ku̱ kásakúná, ku̱i̱ñajunñá, ku̱i̱ñajunñá mi, ni' miñajunña níku̱anée̱, xi fie miñajuane te̱ku̱a̱ bíníeñané te̱ku̱a̱ béndáña xí tsúra̱ mi̱e̱ne̱ ike ni̱ñu̱ tsjíé líká tsúra̱ mi̱e̱ne̱, béndáñané níchjanniñá ku̱ nitja fáyañá maíchjáña xkáa̱ yakaji̱ maáchjáané béndáñané, xi fie mane̱ xi, te̱ku̱a̱ ikiee bíníéñá kíi̱tsiene̱ xi bendániña xí sá ku̱nia xi nchaja sánba̱ne̱. Xi nchaja sánba̱ne̱ bésúnra̱a níjmá besúnra̱ané. Xi xi manchajúnine̱ xi fechú xi ta̱jñú te̱ku̱a̱ níxuñá, níxuñá te̱ku̱a̱ minchasúnña mésa̱ minchasúnñá ñangátsi, ñangátsi xi kafé ñangátsi michasúan mésa̱ne̱ xi fechú xi xi te̱manchajúanníne̱, te̱ku̱a̱ xinchándá xi nandará chi̱nga̱ne̱ ngaa̱ be'ya xi chi̱nga̱ne̱ kua̱ tsikíén mi̱e̱ chi̱nga̱ne̱ xi fie mane̱ te̱ku̱a̱ bendáña xí núyajune̱, núyajura̱ bendáñanée̱, te̱ku̱a̱ te̱kini ni̱tjinba̱ne̱ micháa náxú kjo̱ micháñanée̱ xi ku̱a̱ñuní na̱chanba̱ne̱, tiséndá, tixínchándá yará na̱chanba̱ne̱ tixínchándá tiséjña ndáne̱ minchará mi̱e̱ yanáxu̱ mincharáne̱ i̱kie minchá, michará ñangátsi te̱ku̱a̱ ti naxú kjo̱ba̱ ti xinnchabángi xi xinchabangi xi pán xi kaji̱ xi alaxa̱ xinchabángine̱ xi te̱ku̱a̱ ník'ienñá, ník'ienña xí xa̱nda̱ba̱ne̱ ník'ienñá nga bésúan níjma besúán bíníéáné, xi ku̱a̱nchajúnnine̱ béndáña xí ni̱u̱ ti̱ji míxúnra̱anée̱, ni̱u̱ti̱jí bendáña xí núyaju béndáña xí mole̱ béndáá xi fechú xi nchisienne̱ te̱ku̱a̱ minchasúnña mesa̱ michasúnñanée̱ xi fechú xi nchisienne̱ te̱ku̱a̱ kee ñangátsi káfé ñangátsi minchasúanné xi fanie nchisienne̱ bakaña tjíngu tsjá bakañane, kua̱ xi manchajúnnine̱ bítí xi lirá santu̱ bítíne̱ xi. Tsjújan míxúnra̱anée̱ fíóo̱ bíkatie mi̱e̱ naxúkjo̱ nisien, bíkatiene̱ xi michajín mi̱e̱ liráne̱ te̱ku̱a̱ xi, te̱ku̱a̱ xi manchajúnnine̱ te̱ku̱a̱ bítí xi tsi̱e̱ xi mi̱e̱jchátsúra̱ne̱, bíti̱ libáne̱ te̱ ku̱a̱sín fíóo̱ naxúkjo̱ fíóo̱ ni̱síkuine̱ te̱ku̱a̱ ike xi fiema xi fie tí libá fie te̱ku̱a̱ a̱ndé xi ñangátsi xi káfeni ñá kjingané kua̱ te̱ti̱a̱ fínine̱, te̱ti̱a̱ fíni xi sá ku̱nia xi káfeni ñá kjinjané xi ñangátsi ñá kjinjannée̱, xi fie mane̱ fí fí kísa ni̱tjinne̱ te̱ku̱a̱ xi sá ku̱nia xi kja̱'ndiena, kja̱'ndienanée̱, kua̱ xi kja̱'ndiena̱ji̱nne̱ betju ngu sinée̱ xi sá ku̱nia xi sirá xi na̱anané kua̱ ya̱a ya̱a bé ya̱a metsu̱ ya̱a tu̱se̱ metsu̱ndáñanée̱ ya̱a tibetju xi sirá na̱rabá kua̱ béña xi ngu to̱n béñanée̱ kúsin ngá ndá ku̱e̱tju xi sirá xi na̱arabá xi kine̱ béjku míée̱ to̱n béjkunée̱, metsu̱ndáñanée̱ xi fechú tiña xi siá na̱rabáne̱ te̱ku̱a̱, bésúnñá, bésúnñá nche̱é bésúnñanée̱, xi manchajúnnine̱ be'ya ndi̱ja̱ be'yane̱ te̱ku̱a̱ xi ximanchajúnni xi kua̱ xi mangixúnnine̱ sá sá kua̱ nga si tímíra̱ne̱ tifánie kjima míra̱ne̱ xi manchajúnnine̱ kua̱ ma sá xí misa̱, ma sá xi manchajúnnine̱ kua̱. Xi fie mane̱ nga káma kábetju sibáne̱ kua̱ xi manchajúnnine̱ kua̱ kámangíannée̱ kábejñá mi̱e̱ ngu xi tsúra̱ mi̱e̱ xa básienne̱ kua̱, kámakaneyañanée̱ ñanú kákjíen mi̱e̱ ñanú ñanú xi ñanú káma, kab, kámajngu mi̱e̱ne̱ nga kákjíenne̱ kua̱ makánéyaanée̱ xi fie mane̱ kua̱ kamatsjie ngátsi kikioo̱ne̱ káxínchandáaní kíngukjá ku̱nia ya̱a tu̱se̱ nga tsjie chunne̱. Kua̱ sa ku̱nia ya̱a betju kua̱ ya̱a betju xi sirá na̱ra̱b, sirá na̱rabane̱ kua̱ jyán ni̱tjin, jyán ni̱tjin bandéyara̱ xi ya̱ nga betju sirána̱rabáne̱ kua̱ xi ya̱a kásesún nche̱é kásesúnne̱ ngua̱ xi manchajúnine̱ tsik'ien, tsjik'íén mi̱e̱ ndi̱ja̱ne̱ kua̱ tsik'íen be'ya ndi̱ja̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ sanejún bateya mi̱e̱ bateyane̱ te̱ku̱a̱ sanejúnne̱ kua̱ kui xi baku̱ra̱ba̱ bétsu̱jinne̱ banejúnne̱ xi mangixúnne̱ sejña'a sá sá xi tsúra̱ ñangátsi xi tja̱ba̱ yera̱ ñangátsi xi tsjádé sanejúnne̱ a̱ngú bejñá'a mi̱e̱i̱ni xi xi majñúne̱ te̱ku̱a̱ káchján kikioo̱ne̱ xi fie ma xi saa̱siennée̱ te̱ku̱a̱ ke kjíénni mi̱e̱ kikioo̱ne̱ te̱ku̱a̱ sanejúanní kíku̱a̱tjín xi yaju ndába̱ xi kine̱ xi ku̱a̱kji̱e̱nne̱ ñangátsi xi se̱ nchandibáísane̱. Sanejúanníne̱ te̱ku̱a̱ sendá sendá ke ni̱ñu̱ ti̱jí sendáne̱ nga kua̱ ngaa̱ kui ku̱a̱kji̱e̱n xi nchandibabáne̱.